﻿Yande ani ore komo isoseño guarani, o mbaetɨ orekosinape oï jokua kosina, ani roike vaera kosinape, jaema se maetɨ aikua kavi mbateta jae kiraieteiko äpo oyeapo tembiu sopava, jaeko erei <hesitation> se jaeva yayapota bastante ɨ ndive, mbaetɨta otïni, jokua, jokua se amaeva mbaeti kuti ma jaevaera